ह्या सवसारन आपले जेह कार्य कामा असत ति करपाक जाइ, अपुन सगळ्या जनक बरो रवोंग जयो। सगळ्यांक एक समान वागोंग जये, बेदभाव केवत करुंग जायेना सगळे एकुट आसें तेंका वागोंग जये। जेण्ना असे सगळे वागोंग लागतले तेंवत आमचो सवसार बरो उरलो आनी लोकांक खातिर पव्तलो।